Delfinët thuhet se jan animejt çë më shumë i qasen burrit për inteligencë e për tjerë karakteristike çë janë ftetë <hesitation> unike te <hesitation> ndër gjithë animejvet, delfinët janë shumë inteligentë e janë edhe sensibili ndër <hesitation> determinati stimoli e tjerë shurbise.